E voankazo sy de be mpahafantatra aminay agny nefa te ho andramany, e frezy zao sisy aminay agny, gne ,e peso ra-kena sisy aminay agny, gne pôma sy de misy aminay agny vakoa, e legioma manakone beterave izy ame radis sy de misy amignay ,e gn'ovy sy de misy amignainy, karaoty sy misy aminay gn'agny koa.